<noise> كي فاق أن فما باب سري في البيت متاعو حاول يحلو، يخي مالقاش المفتاح، بقى يفركس يفركس يفركس لقى مفتاح <hesitation> قديم برشا محطوط تحت الفرش نتاعو، حل الباب، يلقى <hesitation> دروج يهزو لبلاصة مظلمه، يخي مشا جاب المصباح الكهربائي باش يهبط يكتشف اشنوا موجود في القبو تاع الباب هذاكا.